احب اسمع الموسيقى الهادئة زي الموسيقى الكلاسيكية او الاغاني البيانو. وتكون رائعة للاسترخاء وتساعدني على التركيز في بعض الاحيان في المذاكرة والشغل استمتع بالموسيقى العربية مثل الاغاني القديمة او او الطرب. لانها تحمل معاني عميقة وتحسسني بالحنين ولكن اذا كنت في مود حيوي احب اسمع موسيقى البوب او الروك